Pues nare ni rxiu cepill par nare ni rgib nú runu, ni rgib nu lai nú ni, este primert’e rgaby nú colgat lonu tchiru. Tchiru rgib nú ni lai nú binietch rgiby nú ni lai nú, este xila ni riad ni a veces hasta tiop rziu nú colgat lony the tchi gya lai nú riad ni.